Njidëmaţ ifeţar pasëk. manciñàan ubàraari aa umund wi ndank nikaleenţ wi ubaarari wul wi bapokëwuŋ, ifeţar njidëmbaţ aci bañán bawaanţ, bëki mebiki mandja kayandar nabukal, aa ngëyípal bukal bling und ţij ngëwaanu ngëlolan guŋ waaw ngëwaanu lawandërëţ.